Gn'ordi gn'ordi io zany e misy mémoire zakabe gne mémoiran'izy io, ze raha enregistré anao amignao ka mbola tafiditra ame mémoire internan'igny avao da mipetraky amignao sara igny sady sy voafafafafa sy voakitikitiky, kitihinao sara fosiny hoe enregistré da mipetraky ao igny e jusqu'à andro angalanao an'azy.